<noise> ah pues guꞌn nak x̱oꞌb guꞌn nak comida típico par xkiedznu nak este x̱oꞌb pzaꞌ xiu kamaron lo c̲h̲uxkwaꞌ minn este xiu nkob, lëꞌ niszed zobla lo gi lëꞌ minn c̲h̲ixkwaꞌ gunu dzekna xian nkob lën ti guꞌn par xlat lo niszed ga dzekna lëꞌ ic̲h̲ëꞌ xlë gunu tsu lo y xka nak x̱oꞌb pzaꞌ guꞌn <noise> c̲h̲ownu y este duls guꞌn nak duls giedz nak ix̱uxkwaꞌma git gey git tsu be lë tsu git ants or udze zob git lo tsu geꞌy lëd git dzekna konda tsinil stib lyu zobu lo gi dzekna lëꞌwo ic̲h̲ikë komo duls git <noise> gunu.